kaa mi uri doko nyamndo ka uni vela nmndo ka vela ni nyamndo traumatika wadai ay nmndo ka uni nmndo ka idi beldo mai